واحد المرة كان واحد الساروت كيحل كاع البيبان هاد الساروت كان مليوح فالارض حتى لقاه واحد الولد هزو ودارو فجيبو الولد ملي مشى لدارهم جبد الساروت من جيبو قال غادي نجربو غي حل ليا دارنا حل ليه دارهم ويجيه فشكل قال غادي نجربو واش غادي يحل الباب ديال جاري حل الباب ديال جارو من بعد جا الشيطان ودخل جارو وخرج